Sj meedua biribi a medze si me dan mu a, kwan a mebjfa do m'akora do ma cnkjsj nye dj, medze besi beebi a ewia si. Cno ekyir no, anapa biara mosojr a, medze nsu bogugu ho na mebjpj biribi a medze bogu do a obenyin frcmfrcmfrcm na cfata dj mututu ho efuw biara so a, mobctutu no ho efuw biara efi ho.